ايه نحسها ديما السخانة كي تبدى فاخمسة وعشرين ، خمسة وعشرين ديما باهية ، أنا نحب السخانة هكاكا مابين عشرين وخمسة وعشرين ، هكاكا خاطر لا تسخن برشا فدك العباد وتتعب ومتنجمش تعمل حتى شي ، ولا تبرد برشا زادة كيف متنجمش تعمل حتى شي ، مابين عشرين وخمسة وعشرين نتصور هكاكا باهية